o dama diyo ni o dama diyo ni han po'ɛmu-na a benɛ mu a o wee ɛsi o a le'a matete ho muyɛsi a ho dimiyan ze vɛnu ho muyɛsi wo ho dimiyan ze vɛnu ho muyɛsi ɓa nucoza wa wee nibe waati nɛ ho muyɛsi asi ɓa nucoza na ho waati nɛ ho mu beso o we woro wa